Karazagna legioma fantako a: misy tômaty, pongy, karaoty, pomme de terra, sosoty, baranjel, karaoty, laisoa, misy choux fleur. De io arakaraka zay tsafidinao, karaoty afaka ampiraisina aminà pomme de terra, sosoty afaka ampiraisina aminà baranjel de ampiàna tômaty.